Aha omuceeri, ndakunda emiceeri nyingi. Hariho omuceeri gw'Abamexico guboniire, guboniire kuguriira aha bihimba na kyapati. Guboniire baraguteekyesa, baraguteekyesa ebintu ryitu rya munu by'omuuka okooworareeba baateeka baragyeta, iziina ryanyebwa oku baragyeta konka omu rujunju baragyeta sinamoni. Yes hariho omuceeri gw'aba Nigeria gundakunda baragweta Jerofu nagwe guboniire guboniire kuriira ha nyama, ha nkoko, waayenda orateekaho n'emondi, waagurya orabaasa kweruma akaara. Hariho na pirawo ogw'Abasiraamu, Abasiraamu nibo barakira kuguteeka, piraawo erimu enyama nayo eboniire.